um 较常看到就是他那树啦。番榴树啦，木瓜树啦，um 这较普通看到的。

um 在我们这边哈？较多是自己照顾自己咯。[um]then 你有，你有身的时间，自己照顾自己咯。照顾到你生，你去政府那边生 pun 可以。你去私人那个 um um 啊药房 pun 可以。um

um 我 baru 会晓驾普通的车咯。um 较，还有一个较大辆一点的车咯，罗厘什么我是不会驾咯。

有真是咯，这十年里下，那样的那样的天气啊，啊变到会厉害咯，这阵很呐热咯，没就是讲落雨咯，很会落雨咯，啊，它能够跟头次较不一样咯。

<noise> 我啊，是，就是讲,吃要吃好，睡要睡好，then 运动 um 就这样款。咱那个身体就能够健康咯。 <noise>

um 这运动啊，我就 suka 看那样的，奥林匹克那个，um 在水里那个，游泳那个，那样的芭蕾咯，um um 芭蕾，游泳真的叫做 artistic

<noise> 我市区的孩儿玩耍老鹰啄鸡儿，嘞因为老鹰啄鸡儿每个在后尾一群的鸡儿在后尾，了老鹰到处去找，找鸡儿。

天蓝蓝就是说太阳很大天气很好怎么样看天蓝蓝就是很热的时间在海边就是说很美

哦，要有健康，就是讲吃 pun 要吃，吃会好咯。啊，吃对的东西咯，若没，没健康东西，啊，就尽量 um 别去吃它咯。